ma hawaiʻi nei, ʻo ke koiū a me ke kai nīʻoi ko mākou ka mea kaulana ma ʻaneʻi no ʻamelika me europa, aia ke kai ʻōhiʻa aia ke kai hoʻohana ʻia he ʻano no ka ʻōhiʻa kekahi a hoʻohana no <hesitation> ka ʻai ʻōpae ʻana. Hoʻohana pū ʻia ka waiū paka no ka ʻula kekahi.